﻿Ekibuuzo eki kirenda ngu ngambe ebyokurya byobunyakare ebi ndakunda munonga, ebyokurya ebyo bimwe biriho ebindi tibikyaariho kwonka ebi nabiire ndasingayo kukunda zikaba ziri empengyere, empengyere bikaba biri ebicoori ebirooma tukabihungura tukabiteeka, nkaba ndabikunda habwokuba byo byaaba byomookire, nkaba ndabiteeka munshaho nkaza kuriisa mbyiine nkabiriirayo okwe. Ebindi nkaba ndakunda enkarangye nka'amasaza gakarangre, ndakunda nobuhemba bwa muhogo hamwe ne- hamwe nebicoori biteekire hamwe nebyosize habwokuba ebicoori ebyo turi abaana tukaba tura bi- tura byeehemba tukabitwaara aheishomero, byorobi kubita mushaho hamwe n'omu baaga zeitu.